kvöld og velkomin í kiljuna hér er bók sem heitir brot eftir Dóru s Bjarnason þetta er heillandi saga sem spannar ja hundrað og fjörutíu ár næstum saga þriggja kvenna ömmu móður dóttur sem tengjast Íslandi en leikurinn berst um Mið Evrópu og svo alla leið til Argentínu listheiminn í París ótrúleg saga sem maður einhvern veginn vissi ekkert af svo ætlum við að fjalla um bók eftir Þórdísi þúfu Björnsdóttur sem heitir

ó um þegnrétt tegundanna er bók eftir Hauk Má Helgason og að lokum ætla ég að nefna það að Auður Jónsdóttir sjálf er væntanleg hingað í viðtal með nýja bók sem heitir og fjallar um skilnað en við byrjum hérna með þeim Kolbrúnu Bergþórsdóttur og Sverri Norland það eru stórir höfundar hjá okkur sem við ætlum að reyna að glíma við i þessum þætti það er staða pundsins eftir Braga Ólafsson ný skáldsaga eftir Braga segir reyndar hérna að þetta sé hálf saga

allar sögur það er svolítið til í því

þegar Bragi Bragi á í hlut er mjög erfitt að endursegja söguþráðinn þetta fjallar um

eiginmaður hennar hafði framið sjálfsmorð ári

einnig framið sjálfsmorð þannig að mikill harmur í þessari fjölskyldu þetta er árið nítján hundruð sjötíu og sex sjötíu og sex og sjö og svo gerast hlutar fjörutíu árum seinna þau eru að hugsa um að bregða sér til Englands að heimsækja vin föðurins en ég verð að segja ég byrjaði að lesa þá hugsaði ég með sjálfri mér þetta er Bragi Ólafsson ætli að Bragi leikur dálítið á mann í þessari bók en

er mikill aðdáandi Braga ég hef svo gaman af að lesa bækur hans að

ganga inn í þessa stemningu

að

skáldskapur hans

á því að hann veit að tilhlökkunin er alltaf skemmtilegust við vitum að eitthvað mun gerast en það er í rauninni leiðin að því og svo kannski gerast en en mér finnst Bragi mjög fyndinn höfundur en í þessari bók er undirliggjandi harmur

er harmur þessarar konu og hún segir að mestu leyti söguna stundum finnst manni að Bragi sjálfur sé þarna og einhverjir aðrir hennar saga og þessi kona ef ég taldi rétt þá grætur hún tvisvar í bókinni hún bara heldur áfram og mér fannst ég er karlmaður og Bragi er karlmaður en mér fannst hann skrifa þessa konu

vel og af mikilli næmni mikilli næmni

afskaplega sannfærandi

þetta fjallar um hana svona þögla sterka konu sem ber harm sinn dálítið í hljóði og heldur alltaf áfram og svo eru þessir

mér fannst einhver tregi eins og í öllum bókunum hans hans Braga hann er fyndinn en það er

það er mikið talað um plötuumslög og tónlist og ég verð að segja að ég þekki það mjög lítið af því ég var bara í annars konar tónlist ég var í Mozart og Beethoven og öllu en þetta truflaði mig alls ekki neitt hugsað Þorgeir Tryggvason vinur okkar vá hvað hann gæti sökkt sér

sem ég ólst upp við þetta er unglingspiltur þarna sjötíu og sex

er að hlusta á sömu plöturnar og ég hlustaði og hann er á sömu kvikmyndasýningum nákvæmur þessar kvikmyndasýningar í

þær voru þarna ég var þarna það er rosa gaman ég geng svolítið inn í æsku mína þetta er tónlist sem ég ólst upp en mér finnst styrkur hennar eru persónurnar þær eru mjög sannfærandi eldri Sigurvin strákurinn gott að vera með þessum persónum

svo er dauðinn þarna alveg svakalega það er ekki bara þarna sjálfsvíg það eru líka morð fleiri en eitt þannig að það er óskaplega margt í þessari sögu það er tregi og

síðasti kaflinn gerði mig ansi ég verð að viðurkenna það og sumar persónurnar horfnar þá vorum við komin fjörutíu árum síðar það er tregi það situr eftir í manni svolítill tregi

það sem er svo skemmtilegt við Braga

skrifa alvöru skáldskap það er svo erfitt að súmmera upp hvað hann er að gera og miðla bókinni

væri þá milli trjánna og

en svo fannst mér hann slá aðeins annan tón í þessari bók reyndar hún er hún er ekki alveg dæmigerð finnst mér fyrir Gyrði hann er hann er að skrifa smásögur sem byggjast stundum á afhjúpun í lokin sem kemur á óvart sem er ekki dæmigert fyrir hann hann er að skrifa sögu sem hann hefur gert áður sem gerist í framtíðinni sem gerist í fortíðinni Hitler kemur

dásamleg saga englar og djöflar hún er dálítið skemmtileg og ég hjó eftir því að þar er er hann að gæla við svipaða fléttu og Roald Dahl notar í einni sögu eftir sig og það er ekki höfundur sem ég myndi almennt líkja Gyrði við en sú saga fannst mér lukkast ofboðslega vel mér finnst sögurnar misgóðar en út í gegn ég les alltaf nýja bók eftir Gyrði en mér finnst þær svolítið svolítið misgóðar kannski hefði mátt fækka þeim þétta þær í hinu óræða og þarna er hann stundum að tyggja ofan í okkur það sem hann er að segja en en engu að síður þá mjög mjög flottar sögur inn á frábærlega skrifaðar hann er náttúrulega bara skrifar svo dásamlega vel og svo er í þessum sögum þá er yfirleitt mikill tregi það er einhver missir það segir á einum stað að manneskjan sé

sér og öðrum og það lýsir líðan persónanna í bókum hans mjög vel en ég hafði óskaplega gaman af fyndnu sögunum það er hérna óskaplega skemmtileg skemmtileg húmorísk saga um sem að brýst inn í leikhús og lokast þar inni hún er mjög fyndin en auðvitað er

hann verður tekinn og lokaður inni og hann er með innilokunarkennd þeir vita blaðsíðna handriti og það eru einhverjar setningar um að það sé ekkert ekkert varið í bækur nema þær séu mjög langar gyrðir skrifar alltaf svo líka þetta gotíska sem hann fer

í stundum það eru litlar hryllingssögur þarna og það er reyndar mjög mikið af sögum um fólk sem er inn í annað hvort ný hús eða gamlar íbúðir það er mjög skemmtileg saga um par sem flyst inn í nýtt nýtt hús og kynnist parinu við hliðina á hún er mjög fyndin

þannig að hann er að skrifa um samskipti kynjanna og ýmsa árekstra í hversdagslífinu sem er ekki dæmigerður efniviður var ekki en hann hefur verið að færa sig meira og meira í þessa átt mér finnst þetta svaka flott safn mér líka ég hef á þessu ári en

miklar kröfur til hans

uppfylla allar kröfur sem ég geri en mér finnst hann eiginlega aldrei klikka svo ætlum við að fjalla um unglingabók barna og unglingabók þetta er svona hrollvekja

og á sér þann skrýtna aðdraganda að hún er skrifuð á ensku af þessum íslenska á ensku og er þýdd af Höllu Sverrisdóttur yfir á íslensku

ansi mikið á henni hún á ekki sjö dagana sæla og það eiginlega atvikast þannig geimverur eru búnar að koma sér fyrir út um alla jörð svona smám saman og og eru að nema á brott fjórtán til nítján ára unglinga og við vitum ekki alveg hvers vegna þannig að unglingar hverfa hér og þar og svo flækist hún inn í atburðarás og dregst út í geim þessi

og svona smærri karaktera og þarf í rauninni að bjarga jarðarbúum frá er mikið undir hún byrjar æsilega það er sem sagt búið að ræna bróður Amyar og bestu vinkonu og hún segir ég veit að ég verð næst það er mikil spenna í þessari bók það sem ég óttaðist mest var fara að breiða yfir þetta af því þarna gerast hræðilegir atburðir þeir sem geimverurnar drápu myndu hugsanlega spretta allt upp lifandi þetta myndi reynast vera draumur í lokin en Sif heldur

mér fannst þetta spennandi

og ég held að unglingum finnist þetta enn meira spennandi

ég verð að segja og það er bara vegna aldurs þá hef ég mjög takmarkaða þolinmæði með ástum unglinga ég bara get ekki tekið mark á þeim ég er alveg sólginn ástarsaga í svona bók en hún er spennandi ég hlakkaði til að sjá hvað myndi gerast næst mér fannst að hefði mátt þétta stundum og kannski aðeins svona herða á frásögninni svolítið endurtekningar en það eru skemmtilegar hugmyndir þarna inn á milli hver sem er gæti dottið niður dauður á næstu síðu það er skemmtilegt

er dálítið dæmigert í svona sögu en samt hún gerir þetta mjög vel hún heldur

þræðinum út í gegn ég

held að unglingum muni þykja hún æsispennandi það er gott gaman að hafa ykkur hér hjá mér við ætlum að fjalla um bókina sem ég talaði um áðan það er brot um þessar merkilegu konur sem hétu

Vera Dóra brot þetta er saga sem spannar langan tíma hundrað þrjátíu og sjö ár og segir frá þremur konum

konur eru þetta þessar konur eru þetta er fyrri kona afa míns hún hét

sinni í Þýskalandi og hennar draumur er að verða háskólakennari og hún fylgir þessum draumi en einhvern veginn þá álpast hún til að giftast ansi

sem hafði bara ástríðu fyrir bókum og eyddi öllum peningunum sínum alltaf í bækur það var Þorleifur afi minn hver verða örlög hennar örlög þessarar konu þau eru mjög erfið hún getur ekki verið á Íslandi hún fer héðan ófrísk af dóttur þeirra og með doktorsritgerð um íslenskar íslenskar þjóðsögur og ævintýri sem hún hélt að væru hún fer með þetta til til Þýskalands sækir um starf í

hafnað á þeirri forsendu að hún var kona en hún gat fengið starf í

í Sviss og hún segir í bréfi til Þorleifs að ef hann komi ekki og standi sig sem eiginmaður og sem pabbi þá giftist hún einhverjum manni sem getur tryggt að hún geti bæði verið móðir og

eigi að vera hún giftist ríkum manni illa menntuðum og vondum manni svo eyðir hún all mörgum árum hún skilur við hann en það tók mörg ár fyrir hana að skilja og hún endar svo í í í Berlín þar sem að fólkið hennar bjó Ingibjörg er dóttir dóttir þessarar konu já lífshlaup er alveg með ólíkindum Ingibjörg var margt það var eins og hún skipti um sjálfsmynd svona nokkuð eftir því sem lífið bar hana áfram ég eiginlega get ekki svarað því þegar ég hitti hana þá varð ég bara ástfangin af henni ég var ellefu ára pínulitla og ég féll algerlega fyrir þessari konu ég sá hana bara eina helgi og það er í eina skipti sem þið hittust eina skiptið býr erlendis en hún kemur til Íslands um tíma hún er hún er eiginkona en hún byrjar að læra hagræði sem ég skil ekki alveg þó það sé nú góð grein því að hún er listamaður og hún giftist fyrst ægilega sætum strák sem líka var mjög vel efnaður og þau eru gift í örfá ár og þá fer hún til Parísar hún hafði verið að læra svolítið myndlist í Berlín en fer svo til Parísar og þar rekst hún á alla helstu listamenn Evrópu og

hún fer að mála hún var alltaf að mála en þegar hún kemur til Parísar þá byrjar hún að læra meira og svo fer hún inn í þennan furðulega og stórmerkilega hóp sem á íslensku heitir sennilega þú verður að bera þetta fram

hún var líka orðin einstæð móðir því hún eignast barn með ungverskum listmálara og hann flutti svo til Ameríku og og Ingibjörg varð eftir og þá skrifar hún pabba sínum og segir að hún sé ekki efni í bóhem það hafi enginn af vinum hennar selt nokkurn skapaðan

hlut lengi svo hún ætli að fara að læra eitthvað annað og lögfræðingurinn hennar stakk upp á að hún færi að læra að búa til krem og snyrta fólk og það gerði hún svo kemur hún til Íslands hún er með þessa dóttur sem er gyðingur að hluta á pabba sem er gyðingur og hún kemur til Íslands og Ísland er svona draumalandið með þessar snyrtivörur og og heitir Vera Simillon hún kallar alla vega fyrirtækið sitt Vera

kölluðum hana stundum stóru Veru en hún heitir Ingibjörg og hún ber alla ævi nafnið Stein líka sem að var nafn fyrsta eiginmannsins hún er í þingum við frægan listamann og af því því er náttúrulega dramatísk og að sumu leyti bara hörmuleg saga já það kom sænskur listfræðingur í heimsókn til mín og hann sagði mér þessa sögu

hefði ekkert viljað kannast við þessa konu Ingibjörgu og honum hafi verið illa tekið af eiginkonu

tvær mjög aldraðar manneskjur þau eru komin undir nírætt og samt hafi honum tekist að toga út úr Seuphor hvað hefði orðið um myndirnar hennar sagði einfaldlega að hann hefði bara rifið þær hann hefði rifið þær já já hún fór frá honum og hann reif myndirnar og hann reif myndirnar hennar það er bara ein mynd eftir af þessum abstrakt myndum hennar og sú mynd er í safninu í Belgíu en svo er það dóttirin og þær fara til Suður Ameríku síðan ja sko hlutir fara að verða dálítið ískyggilegir hér pabbi hennar deyr afi

deyr hvað nítján hundruð þrjátíu og fimm og stjórnin hvað hét hún

var ekki nasisti en hann passaði upp á Ísland einhvern veginn og sendi gyðinga til baka

slíkum bara til að bjarga lífi hans og svo var hún orðin hrædd mundu Bretarnir koma eða mundi mundi Hitler koma svoleiðis að hún fer með tvær töskur og barnið til og það var ótrúlegt hvað ég fann með hjálp en hún hafði notað tímann sinn meira og minna í Argentínu til þess að gera tvennt annars vegar að hjálpa börnum sem áttu bágt eða voru fötluð hún kunni það því hún hafði líka unnið á Sólheimum í Grímsnesi og og svo vann hún fyrir ja eina

kellingu sem ég hef heyrt um sem var dóttir manns sem var kallaður bankastjóri Hitlers þessi kona

var í Köln á sumrin og í Buenos Aires á vetrum og þar með gat frænka mín farið og hitt fjölskyldu og vini í Köln og hún var svona stuðningskona við þessa konu en hún á síðan þessa dóttur sem er þriðja konan í þessu og heitir Vera já og var sko alskrýtnust af þeim öllum ég veit það hún var alla ævi þá var hún bestu sort hún var drottning og allir vildu hjálpa henni þegar ég hitti hana ég hitti hana tvisvar og í seinna skiptið hitti ég hana í Róm því hún var búin að týna passanum sínum

sínu í Ameríku og hún var búin að týna týna upp á að hún mætti búa í Ameríku svoleiðis að það er ákveðið að ég fyndi handa henni íslenskan passa sem ég gerði og svo sýndi hún okkur allt listalífið sem hún gat komist yfir hélt mikla fyrirlestra og í Péturskirkjunni í Róm þá ýtti hún hjólastól sonar

míns síðan gekk hún út með okkur mig og hjálparmann og sagði Guð er ekki þarna guð er líklega þarna og ég leit og ég sá

með lítið barn frænka mín fór og tók alla peningana sem hún var með ferðapeningana sína og bara úr erminni og gaf

það er æðislegt að lesa þessa bók svo ég noti skrýtið orð bókmenntir þakka þér kærlega fyrir takk fyrir að koma og tala við mig Þórdís hver er Sólmundur hann svona steig fram á sjónarsviðið í byrjun árs tvö þúsund og átján þá þá byrjaði bara þessi rödd að tjá sig og ég hóf skriftir og þetta var svo opið streymi bara gerðist voða mikið af sjálfu sér síðan síðan varð hún mjög persónuleg þessi saga og ég átti ekkert von á því í upphafi það fór að tínast til

ýmislegt úr mínu lífi sem sem verður

þannig að

er að vissu leyti þú sjálf svona að vissu leyti en samt er hann líka alveg hann sjálfur hann er hann er í dálítið mikilli leit já hvers konar

þetta gerist aðallega innra með honum

í hans huga bókin fyrst og fremst

þetta er svona hans andleg vegferð sem að bókin fjallar aðallega um og er að miklu leyti bara

mín úrvinnsla á því sem ég hef sjálf verið að fara í gegnum í í huganum síðustu árin þú skrifaðir og hefur skrifað bækur og þú hefur verið hjá mér í

mikið fantasía og oft en þetta er allt öðruvísi bók já það eru bara nýir tímar hjá mér núna

ég tók mér núna tíu ára hlé með smá útúrdúr að vísu en

tíu ár sem að ég tók mér hlé frá því að birta mín hugverk og á þessum tíma er margt búið að gerast og ég er búin að breytast mjög mikið og

af því að ég fann að ég var að breytast mikið sem ég vildi ekki senda frá mér ég vildi finna að ég væri búin að lenda áður en ég færi að

frá mér

alltaf fulla trú á því er búin að skrifa rosalega mikið þessi tíu ár og ég hafði alltaf fulla trú á hverju verki

að skrifa það en svo þegar ég var hálfnuð eða jafnvel búin þá endaði ég á að farga því

bara hent því sem þú skrifaðir já

ég skal trúa því en það var mjög þroskandi og það hjálpaði mér á mörgum sviðum lærði að sleppa dálítið hvort sem það er hlutir eða hugverk ég gerði þetta eða ég á þetta þetta

losnaði mjög mikið um allt svona en er þetta mjög andleg bók

er ekki trúarleg alls ekki þetta er meira um af því það er ýmislegt sem gerist milli hans og Guðs og í raun og veru gæti Guð í bókinni alveg eins verið geimveran

um trú þú skrifar núna í öðrum stíl

er búið að opnast fyrir það að þú haldir áfram að skrifa

algjörlega ég

á næstu gengurðu alltaf jafn mikið já maður sér þig á göngu gegnum bæinn mjög svona hraðskreiða ég geng á milli staða ég hef alltaf verið bíllaus og mér finnst síðra að fara í strætó að já ég geng frekar svona hröðum skrefum með tignarlegt göngulag ég fer heldur ekki í neina líkamsrækt og geri ekkert annað þessu líkt þannig að þetta er mín útrás ég hef mjög mikla hreyfiþörf ef ég er ekki að hreyfa mig í einhverja daga þá verð ég alveg iðandi ég bara verð að takk fyrir bókina sömuleiðis takk fyrir þetta var hún Þórdís þúfa Björnsdóttir og bókin

hingað er komin Auður Jónsdóttir þetta er ný bók eftir þig Auður

hver er þessi tilfinningabylting sem er lýst í bókinni stórt er spurt ég var kannski að reyna að fanga hugarástand það er svo mikill óraunveruleiki að skilja ég skildi og flutti heim frá útlöndum og hafði verið í löngu hjónabandi og allt í einu vissi ég ekkert almennilega hvar ég var eða hvernig stæði á þessu öllu saman þetta var svo óraunverulegt og mín leið er að skrifa til að skilja en ég fór að róta upp í alls konar tilfinningum þú kafar eiginlega

mjög djúpt í þitt eigið tilfinningalíf í þessari bók svona kannski óvenju djúpt þetta er eiginlega hálf óraunverulegt að sitja hérna og horfa á tilfinningalíf sitt í bók ég svona nota skáldskapinn til að skoða líf mitt en

birtist manni eins og manneskja sem er ofsalega reikandi hugarástandið getur breyst ofboðslega mikið á stuttum tíma já en þannig er ég eiginlega alla daga alltaf á flökti eins og ég segi þess vegna eru skrif svo nauðsynlegt tæki fyrir mig bara í lífinu bókin er líka um það að ég er að skrifa til að skilja og ég er einhvern veginn með þannig haus að skrifin eru

mín leið til að fanga veruleikann og og svona búa til sögur úr honum og finna þannig merkinguna þú skilur þarna við mann sem þú hefur verið með lengi í Berlín eins og þú segir og svo kemurðu heim og vilt ekki fara aftur sem drífur á daga þína eða persónunnar í bókinni eftir skilnaðinn þessa leit eftir skilnaðinn og hvað hvað gerist þá í bókinni það gerðist svo margt þess vegna þurfti ég líka að skilja því þetta var allt í einu orðinn óskiljanlegur raunveruleiki ég var rithöfundur og húsmóðir í Berlín og svo kem ég heim í sumarfrí og ég skil og allt í einu koma allir þessir æskuvinir og allt þetta fólk og veruleikinn opnast svo mikið með alls konar ég er þarna í málaferlum á sama tíma allt í einu farin að skrifa fyrir viðskiptafjölmiðil það kemur svo mikið af nýjum elementum og um leið vissi jafn lítið hver ég væri og þegar ég var unglingur og þetta var ekkert bara ég ég átti fleiri vini og vinkonur sem voru að skilja á sama tíma og upplifðu þetta líka eitthvað svona óöryggi í tilfinningalífi og

í sjálfum sér og að staðsetja sig eins eins og unglingur ég ímynda mér að margt miðaldra fólk sem skilur geti alveg mjög vel speglað sig í þessari bók hlýtur að vera já ég kynntist mörgu miðaldra fólki í einhvers konar upplausn já miðaldra frá mínum aldri og svona þessi ár í kringum það fólk var að díla við alls konar höfnun úr æsku nándarfælni bara þetta að vita ekki hvort það vilji vera í sambandi eða ekki endurheimta sjálfið

voru alls konar ótrúlega safaríkar pælingar það er kannski af því ég var að skilja þá

opnaði fólk það var alltaf eitthvað fólk að opna sig fyrir mér og var alltaf að segja mér svo mikið speglaði mig í þessu og og fannst einhvern veginn þess virði að skrásetja

ég telja skiptin á fingrum annarrar handar sem ég fór út að djamma í þessu hjónabandi svo allt í einu er ég orðin eins og ég sé tuttugu og fjögur aftur á á börunum og hitta einhverja menn og og babla og fara út með vinkonum mínum og allar með varalit og

kjafta við einhverja inni á klósetti

ég átti líka bara ofsalega erfitt með

var allt í einu komin í þennan veruleika aftur og líka miðborg Reykjavík þetta návígi sem er þar alls konar fólk úr öllum áttum hvert ofan í öðru þetta varð

eiginlega menningarsjokk frá því að vera í gömlu vestur hverfi með eiginmann og son í sinni rútínu meira heldur en ef ég hefði flutt til Bangladesh vinkonur þínar sem eru þarna Bella og hella og

persónur sem eru býsna raunverulegar

ég þekki þær sumar af því að lesa um þær bimban er náttúrulega í annarri bók líka já

margar mjög góðar vinkonur og þurfti svolítið að velja úr hverjar ég myndi staðsetja í þessari bók þær eiga svo merkilegar

og Bella sem kasta kannski ágætis ljósi á þessa höfnunarhræðslu í fullorðinni manneskju ein þeirra er þannig að henni er beinlínis hafnað af móður sinni og

þáttur í þessari bók sú saga já og hvernig maður getur verið allt sitt líf að vinna á slíkri höfnun eða lifa með henni svo er það hin sem á mömmu sem er með geðræn vandamál þannig að við hittumst aftur við höfðum verið nánar þegar við vorum ungar ekkert sérstaklega í okkar hjónaböndum svo hittumst við þarna aftur og förum að skoða allt okkar líf með svona þeim gleraugum

að rekja okkur aftur til bernskunnar að skilja okkur í ljósi bernskunnar

þú lýsir því og þar er maður pínulítið kominn aftur í í bókina sem þú skrifaðir

fjölskyldu þína ósjálfrátt

já ég held að slíkt tímabil í lífi ungrar sálar geti markað hana fyrir lífstíð og bókin er svolítil stúdía í áföllum hvaða áhrif áfall getur haft á tilfinningalífið og

maður fær ekki rétt viðbrögð við því að það geti í rauninni litað manns karakter og viðbrögð og líka viðbrögð við áföllum síðar meir í gegn ást og væntumþykja til til foreldra þinna sem kannski þó þessi eintök af foreldrum en þau áttu mjög erfitt tímabil þegar ég var ung og þá var náttúrulega annar tíðarandi og þau þau áttu erfiðan bakgrunn það var ekki bara kannski þessi upplýsing hvernig ætti að takast á við hlutina og og eins og ég segi

fleiri áföll

eru þau svo óheppin að eiga þessa dóttur sem getur ekki gleymt þessu og er alltaf að skrifa um þetta aftur náttúrulega ég segi ekki flækir málið margir eru í þeirri stöðu að það er barn

í þessum skilnaði þú ert svona ofsalega umhyggjusöm um barnið og svo hrædd um hann alltaf já ég var

það var alltaf reiði blandin ofboðslega samúð i garð mömmu minnar og og svona ótti um systkinin en um leið var ég alltaf að fara eitthvað ég var alltaf á þvælingi um þá var ekkert verið að setjast niður með manni hvað gerðist það bara kom næsti dagur og allt þurfti að fúnkera áfram þannig að ég verð rosalega tættur unglingur ég

út úr skólum og alltaf að fara í nýjan og nýjan skóla og þar kynnist ég einmitt Bellu og Hellu í einum af þessum skólum aldrei fengið neina var að upplifa ítrekað heima hjá mér og svo sá ég sjálf um að koma mér í alls konar ógöngur

ósjálfrátt hún var svona klettur og og ég flutti alltaf reglulega inn til hennar til að koma skikki á tilveruna en barnið þitt þú passar það svo vel barnið mitt já ég spegla hann

þegar foreldri er ekki til staðar það er eitthvað sem ég þekki úr eigin æsku þegar erfiðleikar voru heima hjá mér

það var eiginlega svolítið skelfilegt augnablik

uppgötva að ég var í svo mikilli tilfinningaupplausn að allt í einu

fyrir hann af því ég hafði verið svo ofboðslega tengd honum og allt í einu

ég veit að ég er þarna og hann er þarna en það er eins og tilfinningalífið hafi lokað sér

er lokið og það hjálpaði mér að skrifa um það því eins og ég segi það er það er mín leið núna horfi ég

eins og þegar langt hjónaband af því að hjónabandið er þessi heimur og þessi heimur er maður sjálfur sumu leyti óháð

giftur já óháð því og þetta ert þú þegar þú skilur þá ertu að skilja við sjálfan þig af því þú smassar þennan heim og þess vegna held ég að sé þessi óraunveruleiki þú

hugsar bara hver er ég og af hverju er ég hérna og hvað nú

ekkert óeðlilegt að fara í tilfinningabyltingu og ég hef alveg speglað það

ég var svolítið skrýtin þennan tíma ég held að mér sé óhætt að segja það en vinir mínir

ég las þetta nú upp í fagnaði um daginn þar sem hún var og hún las sjálfa sig og hló mjög mikið

ég komst upp með þetta en hún má eiga það að hún les sjálf svo mikið

skilur skáldskap auður þakka þér fyrir að koma hingað við skulum heyra í Hauki Má Helgasyni hér í lok þáttar haukur bókin

ó um þegnrétt tegundanna í íslenskri náttúru já bókin fjallar um og yfirheyrður vegna gruns um að hann hafi komið eitthvað að máli þegar nokkur hundruð fuglum var hleypt úr sóttkví í Holtagörðum þar sem þeir áttu að vera vegna hættu á sýkingu fuglarnir leika lausum hala um borgina svona í bakgrunni bókarinnar og löggan í eltingaleik að reyna að farga fuglum sem eiga ekki að vera hérna á meðan Ónatan er yfirheyrður um mögulega aðkomu að þessu og samtalið fer vítt og breitt en hann hefur unnið hjá og er búinn að missa vinnuna já það er nýbúið að reka hann frá Náttúrufræðistofnun þetta er búinn að vera ömurlegur dagur í lífi þú setur þetta upp sem samtal á

af samtali lögreglumannsins og líffræðingsins bíddu hvað eru þeir að ræða um þetta var nú einmitt hjálpleg ábending sem ég fékk um nýja tækni við gerð

við svona skýrslugerð sem er verið að prófa eða er í þróun að láta tölvur framleiða textann upp úr upptökum á meðan lögreglumenn hefðu áður fyrr

þá er mögulegt núna að geyma allt heila samtalið sem texta út frá þeim forsendum er auðvelt að ímynda sér kannski að skýrsla sem að endingu hefði kannski orðið tveggja síðna texti svona að því leyti sem hún kemur málinu við gæti hæglega verið þrjú hundruð blaðsíðna röfl um hitt og þetta út og suður eftir og hugðarefnum og öðrum en hverfist kannski að mestu leyti um ákveðna

alla vega sem verður til þegar maður áttar sig á því hvað náttúran sem fyrirbæri í mjög víðu samhengi er háð miklu og bundin miklu skrifræði hvað er mikil stjórnsýsla í kringum það að halda náttúrunni til haga sem sagt íslenskri náttúru eða náttúrunni almennt íslenskri náttúru meðal annars og þetta hugtak íslensk náttúra er mjög forvitnilegt maður heyrir mjög sjaldan

náttúra Íslands eða íslensk náttúra fylgi hún hefur mikla sérstöðu já hún hefur mikla sérstöðu

þá er dálítið forvitnilegt að skoða í hverju sú vinna er fólgin og við hvað hún miðast og eitt til dæmis sem

mér finnst svolítið skemmtilegt er að það virðist vera að

aðgreiningin milli íslenskrar náttúru annars vegar og svo framandi tegunda hins vegar liggi enn í dag árið sautján hundruð og fimmtíu eða um það bil þegar Eggert og Bjarni gera þessa fyrir danskan konung um íslenska náttúru liggur því enn til grundvallar að ef tegund finnst ekki í þessum

þá telst hún framandi og gagnvart framandi tegundum ríkir frekar herská stefna á Íslandi tortryggni já já er hægt að lesa þetta á einhvern hátt sem einhvers konar fyrir fólk hvaða fólk við viljum til Íslands þú talar um liggur það með einhverjum hætti að baki flóttamenn innflytjendur já sú vídd er

hún er kannski ekkert sérstaklega fyrirferðarmikil hún er opnuð í bókinni sjálfri alveg opinskátt en en viðfangsefnið sjálft þetta sem er á yfirborðinu er hins vegar svo fullkomlega ótæmandi og það verður svo stór sjóður og skemmtilegt að fást við þegar ég var kominn þangað að ég held að bókin vaxi langt út fyrir

ekki til í að lesa hérna aftan á já einn hérna skotinn á bílastæðinu við Kringluna uppi á þaki á gömlum tjörnina þar fuku nokkrir mávar með og einn svanur úti í hrauni í grennd við Straumsvík

heil hjörð fjölskylda hvað þetta kallast fundust í sameign í þvottahúsi í blokkarkjallara í Kópavogi barn í blokkinni reyndi að bjarga þeim inn til sín hugsaðu þér áfallið